Koa fa fampikorain̈y zen̈y olo aroe na olo maromaro, misy pilasy maventy zen̈y areky mangin̈y hely oe. Fôtiny amy ny fa lerany izy iny izen̈y afaka mandiniky. Avô afaka miheritreritry koa izen̈y raha nivolan̈iny olo io koa taminô zen̈y zen̈y pilasiny fahanginan̈a lera hafa midoran̈a.